لما أكون بمفردي أحب العب العاب الذكاء مثل الشطرنج أو سدوكو يعني يحب التحديات اللي تخليك تستخدم دماغك وتحل مسائل شطرنج خاصة تعجبني لانه يحتاج تركيز وتخطيط طويل المدى لأن أما السدوكو فهو يعجبني لأنه بسيط بس يحتاج تمرين للعقل وقتها. أقدر أقضي وقتي وأتحدى نفسي.